Em <hesitation> tidor yang baik tu biasokan lapan jam yang normal yang baek ontok kesehatan tu kan delapan jam tapi kadang ku tu tidoe tu tergantong dengen e suasana kadang tu kan men ku lagi sibok cak tu kan kadang kan ti begadang apelagi kan banyak tugas otomatiskan tido e tu shuboh kalo dak tu tengah malam nah kan pagi pagi nak kuliah pastikan tideo dak tercukupi kadang sehari tu cuma lime jam nam jam cak tu kan kadang pulek dak tido pernah dak tido tu karne banyak hapalan kan gisuk e kan nak kuliah nak praktek cak tu kan jadi e tidoe tu dak tercukupi kadang dak tido nia kan tapi men tuk e yang normale yang bagus e tu lapan jam ontok jago kesehatan kan makin kite dak saket men kan kurang tido kan otomatis eh otak kitek kan ngeblank e teros gampang sakit e cak tu kan men dak tido tu biaso e kan isuk e tu kan badan tu dak bajik cak tu meriang kadang tu kan kadang peneng men tido kan otomatis peneng teros darah rendah cak tu kan makek e kan tido yang normal e tu yang bagus ontok kesehatan tu lapan jam tapi men e <hesitation> men aku aku kan sibok kadang tido pat jam kadang lime jam dak tentu tapi men weekend men hari libor kan dak tek kegiatan kadang pulek ku tido sampek sepuluh jam sampek sebelas jam jadi tidoku tu dak normal dak ape dak tergantongan tergantong dari kuliah ku dari tugas tugasku